Péleskó pichú hei záanáate, sáártí témúndu idé hei kanéntéi ániá, kolumáa hént apó tél, ladéu ladéu tél tétéi kanéntéi natúr ániá. A bíkin hei kanámi áwdi án pánxú na, ladéu ladéu miswá láwdi kanéntéi natúr áni bókáa le hei. Man tí xóng xóng áwgan mántu iániá. A bíkin hei miswá láwdu zóu hát yáng áw yán án pánchú na mí xéaw. Té án va'an á án dúin án tí ámá sá hát yáng tíl tsá láw lámpá mi láwin tíl tsá á yán kanmán, kanmán zóu rániá.